Pues canei caman sanapien guiney modo ikor sarangan najiet tiel anok este campo tiel anok agricultor guej wesh tiempo wesh gumi timosh ajuet guma ajlock este natiek suesh meawan tiek meawan este y ñi triste vaya pero apotsoj majuet meawan este shiel papotshoj este paran primavera pajier a op pajier meawan shiel pajlock este revestido tieck aj mod este wesh timosha juet pues natieck meawan tiempo najñe meawan alegrai meawan lo que ajawuar tiel campo wesh tiem kej timi pipier anok nashield mi piwer kuej an anok shiel esta muchi y gusto mijaw pue indiem lombombiar tiel tiel wil anok shiel amajier ndien amajier ndien ninga alombo miar pero wesh ngumajier op shiel puur aj an tokey gumajier ñi anok a op triste puej pero nguchij juet meawan shiel ajlock alegre montaña ajleck meawan tieck meawan tiej meawan. Najñe jajakich puej por eso tokey moda ajlockt este gush shaja guier wush tiem kej meawan osh tiek guesh guejan puej guejan guej nigajlock awin anock lan owish anok lan meawan guey este ajkis ñajñe pues por eso canen caman pues ganey washi moon ajued alieck iend meawan este aop shiel kej pajta niw iend washen pakult sina op shield ajke pajkult este wush an de nuevo asta wush pajuet pes tiempo primavera ke ajlock este pajier este natieck jaop shield kej per mientras ngüej atokey ajleck.